sluppu þegar íbúð sem þeir voru í brann í

í Reykjavík í gærkvöld faðir drengjanna segir að á því augnabliki þegar hann sá þá heila á húfi fyrir utan hafi hann áttað sig á því að veraldlegar eigur skipta engu máli ekki stendur til að auka álögur í umferðinni með breytingum á gjaldakerfi segir samgönguráðherra um flýti og umferðargjöld í nýja stjórnarandstæðingar gagnrýna óljósar hugmyndir um gjaldtöku flokkur hins unga fyrrverandi kanslara Austurríkis

umhverfismálin voru fyrirferðarmikil í kosningabaráttunni og græningjar bættu við sig verulegu fylgi velviljaðir

geta lent í stökustu vandræðum þegar þeir reyna að átta sig á því hvað er plast og hvað ekki fréttastofan leitaði ráða hjá sérfræðingi frá Kamerún voru á boðstólum á kaffi Laugalæk í dag tveir piltar á unglingsaldri sluppu ómeiddir þegar eldur braust út í íbúð á þriðju hæð í fjölbýlishúsi við í Reykjavík í gærkvöld faðir þeirra var staddur í Vesturbænum rauk af stað og stóð ekki á sama þegar hann kom að brennandi húsinu því synir hans voru hættir að svara í símann ég fæ símtal frá syni mínum þar sem hann segir mér að það sé kviknað í íbúðinni eða kviknað í rúmi inni í herbergi ég er vestur í bæ þegar ég fæ símtalið ég náttúrulega bruna af stað upp eftir og vissi ekki hversu mikill eldurinn væri ég var búinn að biðja hann

í eldinum og hann sagði mér að rúmið væri farið að loga ég sagði þeim þá bara strákunum að koma sér út og hringja á slökkviliðið þegar við komum á staðinn

eftir brunann húsið var rýmt en hætta var talin á að eldurinn tæki að breiðast út í nærliggjandi íbúðir Árný býr í íbúðinni á móti þeirri sem kviknaði í vinkona hennar sem dvaldi

hjá henni vakti hana og þrjú börn hennar með fréttum af því að eldur logaði í húsinu og við hlaupum út slökkvilið naut liðsinnis Strætó og Rauða krossins við að hlúa að íbúum og finna þeim næturstað á leiðinni upp eftir

þeir svara ekki símanum

í íbúðinni eða ekki ég talaði við varðstjóra þarna og hann vissi þá fyrir tilviljun rek ég augun í þá þar sem þeir standa þarna úti greiðlega gekk að slökkva eldinn lögreglan tók við vettvangi eftir að slökkvistarfi lauk tæknideild lögreglunnar lauk rannsókn á vettvangi í dag

kemst maður að því á þessu augnabliki hvað veraldlegar eigur skipta litlu samgönguráðherra segir að fjármögnun samgöngusáttmálans á höfuðborgarsvæðinu verði beintengd breytingum á gjaldtöku ríkisins af bifreiðum þegar notendagjöld taki við af eldsneytisgjöldum nýja kerfið eigi ekki

að auka álögur ríkisins og sex sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins sem var undirritaður á fimmtudag var fyrirferðamikill í Silfrinu í dag það er að segja fjármögnunin samtals hundrað og tuttugu milljarða króna ríkið leggur fram fjörutíu og fimm milljarða og sveitarfélögin fimmtán en sérstök fjármögnun á að standa straum af sextíu milljörðum sem út af standa og þann hluta gagnrýndu stjórnarandstæðingar af þingi og úr borgarstjórn og það er svo margt óútfært í þessu ekki bara hvernig gjaldtökunni af fólki verður háttað fyrir að fara leiðar sinnar hérna á höfuðborgarsvæðinu heldur líka hvað borgarlína er ekki í samningnum það eru náttúrulega

heitu kartöflurnar eitt af því er gjaldtakan við eigum eftir að ræða þessar gjaldtökuhugmyndir og við þurfum að koma í veg fyrir þær bitni á fólki sem hefur þurft og þrýst út í úthverfin ég óttast að

verði um tvísköttun að ræða það verði

einmitt á fólk hér á höfuðborgarsvæðinu það er allt mjög óljóst um það sama fyrirkomulag eigi að gilda um allt land Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra var mótfallin veggjöldum tvö þúsund og sautján núverandi ríkisstjórn tók við í nóvemberlok það ár það var ákveðin á árinu tvö þúsund og sautján við erum ekki að fara hana og hún var ekki skrifuð í stjórnarsáttmálann það hefur hins vegar aldrei neinn talað gegn og við erum að vinna að því ég er að vinna að slíkum verkefnum í samkomulaginu er talað um flýti og umferðargjöld þau eru liður í breyttri gjaldtöku ríkisins nú er vegakerfið fjármagnað með eldsneytisgjöldum rafbílar greiða þau ekki á meðan að bensín og dísilbílarnir greiða fyrir það þó

svo að hinir bílarnir slíti götunum alveg jafnmikið og það er ekki sanngjarnt verið er að setja á laggirnar verkefnisstjórn um skattlagningu ökutækja að því er fram kom á ríkisstjórnarfundi þrettánda september umferðargjöld yrðu hluti af þeirri vinnu útfærslan er eftir og að við erum

í miðri á að fara að skipta um gjaldtökukerfi í landinu þar sem við erum að fara í meiri notendagjöld viljum við kalla það veggjöld það verður þá

bara að koma í ljós umræða um hugtök og skilning á bak við þau það er ekkert markmið hjá ríkisstjórninni að við þessa breytingu á segja skattinum eða þeim gjöldum sem eru tekin af umferð eða bílum að það verði auknar álögur síður en svo

skipta um kerfi þannig að veggjöld ekið er innan þess er það enn inni í myndinni í þessu samkomulagi erum við með fullfjármagnað samkomulag hvernig nákvæmlega útfærslan á því verður mun koma í ljós og tengist því að við erum að fara að skipta hér um gjaldakerfi í umferðinni Ragnar þið í verkalýðshreyfingunni hafið verið mjög mótfallin veggjöldum hvers vegna

fremst vegna þess að margir af okkar félagsmönnum hafa

þetta er ekki alveg komið svo langt og við bendum líka á það að

innan ramma okkar samnings ég hef á tilfinningu að

útsvar af fjármagnstekjunum af hverju er verið að reisa höfuðstöðvar fyrir af fjármagnstekjunum af hverju er verið að reisa höfuðstöðvar fyrir

fyrrverandi kanslara Austurríkis fékk flest atkvæði í þingkosningum í

dag samkvæmt fyrstu tölum efnt var til kosninga því upp úr ríkisstjórnarsamstarfi slitnaði í vor vegna hneykslismáls lýðflokkurinn fékk rúman þriðjung atkvæða um þrjátíu og sjö prósent sé litið á fyrstu tölur sem birtar voru stuttu eftir að kjörstöðum var lokað flokkurinn bætti við sig um fimm prósentum jafnaðarmannaflokkurinn fékk næst mest fylgi um tuttugu og tvö prósent eftir síðustu kosningar árið tvö þúsund og sautján báðir flokkar boðuðu harða stefnu í innflytjendamálum

tók við embætti kanslara og varð sá yngsti sem gegnt hefur því embætti þrjátíu og eins árs ríkisstjórnarsamstarfinu var slitið í vor eftir aðeins átján mánuði eftir að myndband af

birt í fjölmiðlum þar sem hann sást ræða við rússneska konu hún kvaðst vera frænka rússnesks auðmanns og vera reiðubúin að kaupa hlut í dagblaði og gera það að málgagni

í staðinn ætlaði varakanslarinn að útvega henni verkefni á vegum hins opinbera fylgi

hrundi í kosningunum í dag fór úr tuttugu og sex prósentum í rúmlega sextán samkvæmt fyrstu tölum í kosningabaráttunni tvö þúsund og sautján

voru innflytjendamál fyrirferðarmikil nú voru það umhverfismálin sem bar hæst græningjar bættu verulega við sig og fengu rúm fjórtán prósent atkvæða nú miðað við um fjögur prósent árið tvö þúsund og sautján þótti ekki leggja mikið til málanna þar talið er að um tuttugu þúsund ungmenni hafi tekið þátt í heilbrigðisráðherra hefur framlengt áætlun um uppbyggingu hjúkrunarrýma til tvö þúsund tuttugu og fjögur við bætast endurbætur og uppbygging á hjúkrunarrýmum í Hveragerði Neskaupstað á Ísafirði og Patreksfirði á Ísafirði bætast við tíu ný rými í viðbyggingu hjúkrunarheimilið Eyri var opnað í árslok tvö þúsund og fimmtán með þrjátíu rými sem þá tóku við af öldrunardeild sjúkrahússins þá þegar var augljós þörf fyrir fjölgun og biðtími langur þau sem fá pláss á Eyri hafa þegar klárað öll önnur úrræði og oft endað á bráðadeild sjúkrahússins þetta er fólk sem í rauninni er

á bráðadeild þetta er fólk

sem er heima hjá sér í ekki góðum aðstæðum og þið getið ímyndað ykkur það er farið að bíða eftir hjúkrunarrými

þessu skrefi fyrst og vonum bara að þetta komist sem fyrst í framkvæmd út af því það bíða allir bæjarbúar við bíðum öll ástandið er bara slæmt alls staðar í Hveragerði Neskaupstað og á Patreksfirði fara fram gagngerar endurbætur aðstaða þessara hjúkrunarrýma er úr sér gengin og þörf á endurbótum svo þau uppfylli viðmið brýnt er orðið að bæta aðstæður og aðbúnað íbúa samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu á

Patreksfirði eru herbergi og eitt

það er til dæmis eitt herbergi sem er af gamla skólanum þriggja manna herbergi sem verður síðan að einstaklingsherbergi það eru engin klósett inni á herbergjunum sem er mjög gamaldags og kominn tími til að breyta mótmælin í Hong Kong hafa harðnað í aðdraganda sjötíu ára afmælis alþýðulýðveldisins Kína í vikunni efnt var til samstöðu mótmæla víða um heim í dag lögregla beitti táragasi og gúmmíkúlum gegn mótmælendum í dag og sprautaði á þá vatni mótmælin hafa verið sérstaklega mikil um helgina því að sjötíu ára afmæli alþýðulýðveldisins Kína verður fagnað á þriðjudag hluti mótmælenda

hefur rifið niður auglýsingar um afmælið kastað steinum og bensínsprengjum að lögreglu og í dag brutu þeir og brömluðu leigubíl og rúður á lestarstöðvum borgin Hong Kong er í Kína mótmælin hófust fyrir fjórum mánuðum vegna frumvarps sem heimilaði framsal á föngum frá Hong Kong til Kína það var dregið til baka en mótmælendur vilja minnka völd stjórnvalda í Kína innan Hong Kong boðað var til

á fjörutíu stöðum víðs vegar um heim í dag þar á meðal í Noregi Bandaríkjunum Japan og Ástralíu

að mikill eldur logaði í gömlu sumarhúsi eða skúr í Hvassahrauni lögregla og slökkvilið eru við vinnu á svæðinu en talið er líklegt að húsið sé að mestu brunnið ekki er talið að hætta sé á ferðum og ekki líkur á að eldurinn nái í nærliggjandi hús

og plast límt saman eru nokkuð algengar umbúðir en það getur verið erfitt að átta sig á því hvernig á að flokka þær fréttastofa tók saman nokkrar umbúðir og sturtaði

þeim á borðið hjá sérfræðingi um sjálfbærni og samfélagsábyrgð það er náttúrulega bráðnauðsynlegt að flokka ruslið sitt en það getur verið býsna vandasamt

átta sig á því hvað af þessu er plast álpappír eða hvað er pappír hér er til dæmis er eitthvað sem lítur dálítið út eins og plast en það er samt eins og álpappír inni því já þetta eru dæmigerðar umbúðir sem umbúðir sem fólk stundum

ekki visst hvort er málmur eða plast þetta er bara plast við getum í rauninni notað ákveðna aðferð til að finna út úr því

þetta svona saman og hvað gerist þegar ég sleppi því jú þetta sprettur út sjálfkrafa ef þetta hefði haldist inni þá væri en pokarnir með áli innan í eru ekki allir eins það rifnar soldið eins og pappír já það er erfitt að sjá hvort plastfilma hérna inná en það er nánast undantekningalaust þannig

aðeins frá svo eru það límmiðar úr pappír á plastumbúðum þú þarft í rauninni ekki að hafa áhyggjur af þessu í

þannig að fernurnar sjálfar fara í pappírinn sum ílát líta út eins og plast en eru merkt stöfunum

að átta sig á því hvort þetta er venjulegt plast eða ekki Gyða kann ráð við því og lætur renna heitt vatn á

Gyða hvetur framleiðendur til að huga að umbúðum því að þar geta þeir haft áhrif á er ég að setja inn á markað umbúðir sem er auðvelt að endurvinna eða er ég að setja inn á markað umbúðir sem eiga í ekki farveg nema í orkuendurvinnslu gestir á kaffi Laugalæk fengu í dag að kynnast matarmenningu í boði sem aðstoða flóttafólk og hælisleitendur við að aðlagast samfélaginu og komast inn á vinnumarkað samtökin hafa starfað í Þýskalandi Frakklandi og Kamerún í áratug en eru nýstofnuð á Íslandi í dag var haldin

kynning á starfseminni auk fjáröflunar hægt var að kaupa afrískt handverk og gæða sér á ýmsum kræsingum hundaræktarfélags Íslands hittust í Öskjuhlíð í dag viðruðu hvuttana sína og leyfðu þeim að hnusa hver af öðrum

kom saman í Smáralind í dag og afhenti styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna tæpar tuttugu og fjórar milljónir króna af söfnunarfé liðið er samnorrænt

og þátttakendur hjóla ár hvert frá Danmörku til Parísar til styrktar krabbameinssjúkum börnum

var stofnað árið tvö þúsund og tvö þegar ellefu hjólareiðamenn sem tengdust

í dag eru í samtökunum tvö þúsund hundrað

frá Norðurlöndum og Þýskalandi annars konar

hittust úti á Granda í Reykjavík líka í góðgerðarskyni herramenn á hjólum eða ekið er til stuðnings rannsóknum á blöðruhálskrabbameini og baráttunni gegn sjálfsvígum yfir hundrað og þrjátíu þúsund þátttakendur voru skráðir til leiks á yfir sjö hundruð stöðum um heim allan í dag alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík er nú haldin í sextánda sinn á hátíðinni eru sýndar myndir frá fjörutíu og átta löndum en alls verða sýndar hundrað fjörutíu og sjö myndir Ingvar Þór Björnsson

fréttamaður er í Bíó paradís já sýningarnar fara að mestu leyti fram

en þó eru sérsýningar út um allan bæ

er frábært fólk á öllum aldri sem hefur áhuga á að koma að veðri norðlæg átt þrír til tíu metrar á sekúndu á morgun víða áfram bjart veður en þó þykknar heldur upp fyrir

austan með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

sjá hvað Haukur Harðarson verður með

kvöldsins karla í leik sem markar upphafi körfuboltatímabilsins á Íslandi og maraþon hundrað metra spretthlaup og hjólreiðar í úrhelli allt í íþróttafréttum hér handan við hornið tveir unglingspiltar sluppu þegar íbúð sem þeir voru í brann í Jórufelli í Reykjavík í gærkvöld faðir drengjanna segir að á því augnabliki þegar hann sá

þá heila á húfi fyrir utan hafi hann áttað sig á því að veraldlegar eigur skipta engu máli ekki stendur til að auka álögur í umferðinni með breytingum á gjaldakerfi segir samgönguráðherra um flýti og umferðargjöld í nýja stjórnarandstæðingar gagnrýna óljósar hugmyndir um gjaldtöku

flokkur hins unga fyrrverandi kanslara Austurríkis

fékk flest atkvæði í þingkosningum í dag umhverfismálin voru fyrirferðarmikil í kosningabaráttunni og græningjar bættu við sig verulegu fylgi velviljaðir flokkarar geta lent í stökustu vandræðum þegar þeir reyna að átta sig á því hvað er plast og hvað ekki fréttastofan leitaði ráða hjá sérfræðingi þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjar fréttir á rúv punktur is allan sólarhringinn